hula se foti senyao, hula ge se ngone hoja sedabu dabu nyiha rasi ngone foti ena senyao sinanga geena saki kiamat.